zhamndi na ngga nake shamndi nu jong kuma chinka khaki ma shamndi nuke ngga lauɗaki SanSi zhamnda a zuran za tu nduku shi ngguti ye chiti kam bar nuke ka shaataki ghai baran mu? zhamnda za ku nduku nggut ye chiti barmu?kume shatar ghai baaran mbu baari zu ngga mbuu barba zu nggan gha yang ndyinu ngga zun ngga nake nga kharani bu ghai Zambuk yang zhamnda a shiran nudyine nggidi chiti nu shaatar ghai bar mu? ko kuma ba? ai ba buu ta nggudi lar ghau ngematli yang zhamnda ma ai zu nga nggaza mbar ba ngga yi lapi baari na ke kwanchinchin kume ghai nake nduku nu ndukiku nuge kharana ngguti ye chiti banda wa. Kaata to kagwa ghaya ni nu muun ku wayi khang dakhlari njiu nang a shim khar mu njiv na ɓa yang ba buu tayi ngguti ye chiti shaatara nuke to ka shiki ye ghai baara ma shaatara khang kume ba buu ta nggut ye chitang magham ka shaata ro to gwa dye shiri mbuu ta gwa dye shirani, to nu manvaro ta shaata dyinuro to tuk ta gab to ka ɗuma shaata njiv gguri kumo dyino gwaki me kharo tana mbuuno nggut ye chita ɓa bai dlunar nuke ta kwaara na nudyinu na da ngga tom buu goɓa ba buu ke dlunar nang wa khama nuke sai lagargati ngghti ye chita nje me kharo yang ta mbuɗi anje me kha ɓa dlurani to ka nbuddi zum yang buuke anje me kharo ta na to ka gwa ngguti ye shaata remi wa chem nduki nuke chem khaki ma nymatliku. Kume aa larghai Gombe ba mbuu ta qa na za to ye Zambuk ka zuza chem wa zundi tun wa ka shi ngguti ye duti ndulakun je zum- zum to ka qa pooni nu Dr Danjumma Sulai nuke shaatar baarani khang washaata ndukiku madyi kaunshe ngguti ye chiti nuke shiki kume wa khama dlegume, dlegume nuke kharan Abuja tana wada dlunar ti vur yoro mbu ke nu nggut ye chita ɓa chinma buu gwa zalale nadanga wa nuke ngga zura na yang zalale gwa kumen ngguti ye chita tana wa shaata ghai baaran tana ngguti ye chita wakha mbaari kume wayi shatari, yang mbu ke wa mbuutna nda n ke wa bud na da ngga chin ma nu shi shaata dyinan ɓa yang buu gwa zalale ma ku shada njim ngura ɓa yang ngguti ye chiti mbaari mbar kuma kasa tu shaata mudlen. To ka na zalale buu ta duma ngght ye chiti to ka gwa zalale yema nggur nuke nduk to ka vurki lagargata daari mayi ma ngguti ye chiti wa nuke sarchi nuke professor fatsuma J. B Sawa Kharan Horticulture nu khaki ma dlegume banda chin ma washi me barani tu shaata chin ma washi me barani tu shaata ghai barani tu shaata ndukiku nuke khaki nymatliku khar shaatar baara nani nukha kaari dyenda ba shaatar baara na wadu khar bino yang baa nuke nu kaara wa gwaku tana ngguti ye chitti baarana nu khar ma dlegume nuke khaki Federal Horticulture Dadin Kowa wayi shaatari tana mbuke wa nbudi nu shiɓa buu gwa tu shata man varan kope ku shaata njim ngguri yang nu ge shaataran wa ɗatli; tu vur dlunar ye ndukiku tu Vur dagargati ngguti ye chiti ye nduki nuke aa fara beenang ku wa woda nggut ye chita ba ma nuku anje sang. Nuke wa khaku tu nggut ye chita mbaari tu shaata man var wora nu wadaki tu vur dlunar ye wara tana vurti dlunarang nake shatar nuke shiki kun she nɗa me dlar ghai barana tana zhamndani ngga zuran nyenu nudyine baari ku nduk nggut ye chiti kume shaatar ghai barani aa nuke to khakya gha ya shi ngguti ye chita nu gwa dlunara ma dya dyin guri kume khar viti duniye baaro ka kha zum tom kha gubungan ɓa to ma kha nu munar Ve memuna ɓa kume ngguti ye chiti no shikya bu khang dyinuke to du wa ngyuta nyenda ba kume to kada shoga dyi nguri ve khar nuke to shiki nu dwaku zum- zum, tana to buu khagha waare kwaari ɓa, ba mbuu tun kha rani ba buu tun wa nggut ye chiti tun kharani buu tuna duk rap tun kunung gom vat mayir qur mun ba buu tuna ba nu dyine nu nduk ka yiki kwaari to to ka gwa to kwari ɓa to njim nuke ta nggt ye chitangle wa to. Kwaari baara ka kha zum yang to ka zuki dyinu shipaki ba ta zurani ka zuza ai nyenna ma wa shipa tu kha wanang ni tana ta shaata ndukiku nuke tun kharang suye nang tun ngguti ye chiti nuke ta shiki ngga gab tan maata ba buu tashi ngguti ye chiti ai ghai baaro ka tuk mundi kume mbuu ndukiku nuke kharan mbuu ghaiya ni ba mbuu tun won nduk da wa ɗi̱ ka duk ndik dying mulam dgum mulam buu njim ngur tuk wa gabi tuk tun wa gab ma dyin mulamgum maasi rap wa peetaku ai ba buu ndukiku nuke ka peetaki ma yirku da rap, kunnung tu yir ku ma ngghti ye chitan nake a mbuu shatar nuke ba buu ndukiku kwa washi khang ta gabbi aa shaata ghai ɓa nda kume ba buke wa duku buu nyshina wa ka kondyi tu wada tu gwa dye shiri to dyinuke nake kaɓa da gab kya nu dyinuke ndukiku nuke ai nugwa nu gwa zalale na ngan ɓa yang gabmi shaatami waara tupami wor tu gab ku worma tuk. Tu ɗi tu ɗa gwa nuge chema gwakya zunda tu kha da chem ggonta dubur baaremi chem gab chem shaata lar ghai baaremani yang mbuke tun kha wanang tun kashi nduki rap ko kunung, vat, qurmu tun ka shirani kume zumndi gume nuke aa meghai ɓanu, yang dlar ghai nyematli, chip chem ka zu nyemza ngguti ye chiti a shaataremi kha kume ndukikwa nje nuƙe wa kha ma brigedia general ku beenanku wa khama dlegume gwanji gwanji ku yama dlunarku zum zum beenang na to gwa war a ndukku Abuja beenang anje bing nu chemi yang mbuuke ngguti ye chiti ba chem bu̱ gwa ɓa chem nbuddi <noise> yang nuke wanang ngani washi baari kunshe ngguti ye chiti nuke chem.